मछलियों अलावा पाणी मा रैण वाला कुछ अन्य जानवर छन डाल्फिन हवेग्या ह्वेल हवेग्या शार्क हवेग्या। समुदी कछुआ ह्वगेन। शील ह्वगेन ये अलावा समुद्री घोडा। पाण्या पाट निवास करदा।